Do‘stlar hayotdagi qo‘llab-quvvatlash manbai bo‘lib, ularning yoshi va tajribalari turlicha bo‘lishi mumkin. Mening to'rt va besh yaqin do‘stim bor, ularning yoshi taxminan yigirma besh - o'ttiz besh yosh oralig‘ida.